Ny <hesitation> sakafo nohaniko farany izao an, <hesitation> vary sy laoka. Dia ilay laoka an, anana sy totom-boanjo. Dia ny fomba nanaovana anazy an, ny vary moa izany andrahoina <hesitation> andrahoina amin'ny rano dia atao vary maina. Fa ilay laoka indray an, alaina ny anana an, petsay izao no nataonay tamin'ity, dia tetehina madinika ny petsay an, dia alaina ny voanjo dia totoina. Dia miaraka arotsaka anaty vilany ilay petsay sy ilay totom-boanjo dia asiana rano sy sira sy menaka kely an, dia iny no andrahoina mandra-paha-masak'ilay laoka izany. Dia rehefa masaka izy an, dia afaka hohanina amin'izay!